ما واورېدل چې تاسې سفر ته روان یاست، فکر مې وکړ که زه هم درسره لاړ شم، که کوم ځای وي؟ زه هم ډېر شوق لرم چې دا تجربه له تاسې سره شریکه کړم څنګه چل دی ماته هم پکې برخه راکوی او که ما سره مو نه لږي؟.